كنفضل نعيش فواحد العالم مافيهش الجريمة هكا غيعيشو الناس كاملين فأمن و سلام تقدر تخرج فوقتما بغيتي و دير اللي بغيتي فأي وقت بغيتي فأي بلاصة بغيتي بلا ما تخاف من المجرمين غادي يكون واحد الامن و السلام نفسي ملي نعيشو بواحد العالم ما فيهش الجريمة